ס'דא פראפפאטשינוי, עספרעסוי, לאטטע, אייס קאפי, פרענטש וואנילע, פראפפע, <hesitation> ס'דא רויטע און גרינע וואס איז ק- <hesitation> מע- דיקעף און נישט דיקעף, ס'דא טערקיש טי, כ'מיין טערקיש קאפי.